जो अमेरिका देश ह। उसकी संस्कृति भूत जादा अची ह। और व्हा जाती पाती कूछ नी ह। और व्हा सफ सफाई भी भूत अची ह।